<hesitation> Nahabwekyo kuba oyine obwoomeezi oburungi nikimanyisa oyine obwoomeezi oburungi torwiire, oli mwomeezi kandi ekyakabiri sente oziine norya kurungi, nosobola kugenda ahantu hoona mbere okwenda, abantu nibakuha ekitiinisa, abantu nibakwenda mbere okuguma, kurola abantu baawe nibeyongera kugenda mumaiso nibakuraakurana.